Nə ya ka mbwkəra nə nya dʒo dʒi nə nya məl duwa ka yarishum panə yanghuma mbanə vəl albarka ghə nyi panə yanishun mban za rə va punə nyi panə yavighum mban hika təkəghə nyi a kla duk wsa məl vi nə shə ɗan mban hatstə ghə nyi sa’a nan ma gwi adua ya na ghə tən mbukəra na shi kəena nə hə nə ya gir yanwoi nə ya nə hə nə ya gir yanwoi nə yu nə hə nə ya gir yanwoi nə yu həw mbi hən yu nga asibitə panə ya suba so ma tsəw mbə həna asibiti ma bow wa hən shi diʒi nə ya məl wa hən shi pana dʒa zi na mbə office nə məl hən to nə nya məl hən rə ghə na yasəki duk ndw ra səkə na Nə nya məl həna ka ghə nəi təmbula ba ira meeting shi təmbala za nə mbw ka ghə nyi dʒiga yola vəzhi ntwi nə ghə dʒiga məl miya ghə nyi mbw kukul kwa nə nya səmi iy kuma mə ghə nyi dʒiga nə nya səm məl kwa yo wsi ka yashəki lo gha nə nya va məl hən dagha pidləmi har kwa təkarə to ma səkəya mbi hən hətəkər rə na to ma səkə halwhi ɗafa ya na ma daidai <hesitation> karfə təghəs ba ba rəta na to niya ka mbwkiru nə nya dʒodʒi nə ghə nya mələ benchikə mbi litafi nga yanighum ma nya məl benchə kə na shi kenan nɨ nə ghə rya haani to ma haana nyi ma bod shi kena sai pədləmi.